Takuya yoo na takue taayo takue ra yaam taruu chikuana chikuatu nitania a chikuva kaa taru chikua tukuaa kuvara va'aka nuna ss naa ve'e kutata ika kuuo ra naa savamina nua takatie mina nu'ua ra saara takotuna chi taru ve'e intuyo sara nitanu nita xikuara sakomia ra yieña tayuyara, yieña ra chikuaka kuao kanayoka xiiya ra tachiñu vaaka suuka, ve'e tata kuyuo naa ya'a satuvana yaa naa takotonaya naa ra ñaa sasavina nuuña ra taru ñia tae vichili nukua ra ñaa ya yio kuu itaa tuku kachi yuvasii ya kui ita kualika ra aka kiyo, yaja kasio, kasio ra saara tatuyo nujua ra vichu ra taichi niji kaa a koo niji kaa, chia ta koo niji kara saara ñia, yaka kua saayo tavana ñaa kuu ñaa kuni tavintu a kuyo i'i tikotoli kiiyo ra saara chikuniyo nujua ra yaa taku ntiu naa ña'a ra, ta tantia ntantu ra koku savi nujua ra koku chi yoi tiku tiñu santu kuantu takatiantu saama takatiantu ko'o, takatiantu, mi mi taa kuña siitu nuu tikuiya ra a chiñu numintu, numikatu taa tantu ta kuea chi kua tee naama kua takuumi kuia tuku, tuku a tuva tataa tixini uni uni kiji ra chini ta'a nua chi tuvaya chinira unn yaka kua saayo <noise> taku taate taayo ru lulu nivua ra yaa saara yuku ita ntuku ñaa kaseo ra tuyuo nuani ra taru chikua nuu kuatu tuku kutukua <noise> chi kunu tikua nitantea ra yaka kua kuuñuo ve'e tata ika tukunu naa santuvaa naña.